Ko'p miqdorda <hesitation> shakar yeyishimiz yog'li oziq ovqatlar ortiqcha vazn kasalliklariga olib kelishi mumkin. <hesitation> Shunigdek nosog'lom ovqatlanish immunitetni zaiflashtiradi va umumiy salomatlikka salbiy ta'sir <noise> ko'rsatadi.